njamm gafelo al-Eregi andraga stepla dohu ambe kondomari njamm komparmaron pin dohosa pin man fedi haman dohosa stepla man ndense hosa stepla man bit dhaadot Eregi difeda